De matetika ndreka le farany mora de yaourt zô an, jus i, de mofo regny zany mba azoazona arivo midina fogna, na hoe dimanjato na rônjato defa mahazo ananjy